الحقيقة بفضل إن أنا أقعد على الكنب لأنه مريح أكتر من الكراسي طبعا والأرض يعني وبيكون متنجد بفايبر أو قطن بيكون مريح وبيساعدك إنك تكون قاعد مرتاح أكتر وممكن كمان تمدد جسمك عليه من غير إحساس بتعب مثلا أو إن ضهرك أو جسمك يوجعك فا بيبقى إحساس مريح طبعا أكتر يعني.